اولا احب ان انا اشكرك جدا على- اه <hesitation> الهدية الجميلة اللى انتى بعتهالى, دى حاجة مهمة جدا ان انتى افتكرتينى وبعتيلى ال- <hesitation> حاجة حلوة قيمة زى دى, وان انتى افتكرتى يوم زى دا وبعتيلى هدية جميلة جدا, شكرا جدا على المجاملة الجميلة والهدية الحلوة اوى دى